Tena tsy nampoiziko zane raha e tena marina, ary raha tsy nieritreretiko, zaho ataoko raha tsy tsy ho amarine na tsy hajarizary kay raha tena soa raha iny zane, mete tena nivoaky, nivoaky nahafinaritsy avao nefa zaho tsy nieritseritsy raha te hoe ho soa raha iny fa hataoko ho raha ratiraty avao